افضل طريقة لإنهاء يومي اني اكل أكلة حلوة وبعدها اتفرج على فيلم او اتفرج على حلقة من مسلسل وبعدها ييجي وقت النوم انام واقدر انام بطريقة كويسة بس ف هي بالنسبالي اكتر حاجة ممتعة هي اكل أكلة كويسة وانام بس كده